Tamseeje maudi, bedo wada dum be kurori mbai, ha babal wadugo. Bedo nyama dum mere tan bannin tan wala be ko be hautata dum be kodume ko bo be nyama dum be haako ko geraade. Don bo tamseeje rammudi petel-petel, bedo viya dum maase. Bedo nyama dum be kantu kanjum be buri waddugo dum wakkati lamar bangal ko lamar fofo be wada be sendina himbe nyama.